علشان أطلب أيه أعرف اي اتجاه من أي مكان، وارد أن انا اتوه، ف ممكن أوقف حد واقول له السلام عليكم معلش لو انا يعني بزعجك، بس ممكن تدلني على أقرب مركز شرطة، انا مش من هنا ومحتاجة اعرف يعني اقرب مركز شرطة من هنا، علشان اعرف اروحه، ف معلش اوصف لي بالراحة كدة الطريق.